Ua hānau ʻia wau ma ka makahiki ʻumikūmāiwakanawalukūmāhā a no laila makemake wau i nā mele o ia wā. I kēia lā ʻōlelo kaʻu kaikamahine iaʻu i nā manawa apau aloha wau i nā mele o kou wā liʻiliʻi makemake wau e hānau ʻia ma kēlā manawa.